खाना खइले हम्मन के शरीर के पोषण मिलेला, <hesitation> कार्य करेले शक्ति मिलेला, और शरीर मजबूत बनेला। खाना सबले खातिर बहुत जरूरी होला।